Jach yan u tulakal b'a'ax yan kito'on tulakal jaab' u- uyich uyich ja'as, uyich tulakal uyich kito'on ja'as nek' unek', unek', unek' kijanal tulakal b'a'ax yan jach tulakal u- unek' che'il kito'on tulakal jaab' ma' ki- kipatal kiwa'lik kit'on wa ma'an yan kito'on.